Ele we shin dang kpattu no shina shoon anɗoƙi ɓai, ɓai ashinji shoon non nong shinum, bang ta ya piɗi baaƙa tippani ɓai diji ta peeƙ yafudi ndang wa ishon tuƙi, shon mara ta watteno anɗono ɓai ma ɗunguƙo peeƙ ta kpatuno shina shoon manni nima tanƙo shina shoon nima ƙaantuƙo shikno shoon tanƙo watteno anɗono nima kunƙo ele yu mirje ti ƙuli kiji ma bachakur anɗono ɗang ywero twaɗang-twaɗang mandi nima ƙunƙo bangra ele yando mandi ele wu pecco - pecco pecco ɗuyo yiji ƙa ii gatum ndang kpatuno shina shoon ning ele minjire mandi ele ɗuyo ma illuko ka shaaki yippa andono bangta shoni ta kpattuno shina shon, mandi yando. Yando piɗɗi nima ƙanduƙo shikno yippa ma yiƙo shon ta anɗono shiɓɓa mandi shiɓɓa shiɓɓa ƙupiira shi ɓaaji ndang deju ta yando yando ƙa yippa nari peɗɗuno we shira yandanim, ndang ƙpattuno shina shon shiƙino ndang ywero shoo, ni penuƙo ya ilui a bang'um shiɓɓanmo ta yandinnei niya? Shoon tatu anɗoi yaƙhai shoon aratum ma ƙam nin ele we peneng foƙ dul ma ɗiya ma ɗiƙo aƙam mandi wem ninya ta shina shoon yapiɗi ta kpalani na peno piɗi ya piɗi kpalukom, ni ta shina shon ning ndi foɗɗo shunna ning ndi penkro shinkno ti fuɗushoon nari penani ya fudi kpaluƙom, ele piya piya ma ƙam ta cakki mina ta kpatuno shina shoon nari shina shonum nir denon ƙa kumbili banra ƙantan shukno ban ti fushonii shon ar wattu anɗonom keleng ƙui ya kumono ndi ƙumujo ele we shi ya ɓongno a shadu shikim ƙema ƙanduƙo shiko ti fuɗushoon yakumoƙo min minji molina ɗiing a ƙam ele wem.